Wo jɔ̀à miɔ̀ŋ, wo jɔ̀à, wo jɔ̀àa, wo jɔ̀à jiɛ̀jiɛ̀ɔ mìŋ naŋ kòmò yèè wò naŋ fɔ̀, yèè mìŋ naŋ kòmò felaa jɔa, wo felaa jɔa wii yo manaŋ wa kii mɛ̀, yèè miàŋ pɛɛ manaŋ wa kiiuŋ nɛ̀. Wo felaa jɔa wii yo mìŋ nauŋ tùɔ̀ŋ gɔɔyɛ, wo dèda miɔ̀ŋ nauŋ tùɔ̀ŋ gɔɔyɛ, yèè wò naŋ nyìmè wɔŋ fɛ̀ì mɔìɔ̀ŋ, Tàìŋ guùŋ naȧŋ naŋ kɔ̀ ko kulie, àŋ naŋ naàŋ kɔ̀ ko kulie, yèè ke kùlɛ̀ɛ kè nauŋ sɔ̀ɔ̀ wò naŋ fɔ̀. Àŋ naŋ kɔ̀ àŋ naŋ nɔŋ hnè nyiinyɛim yèè maŋ kɔ̀ jawa bi nyààŋ bɔ̀ mìŋ joo, nyààŋ ɓɔ̀ mìŋ joo, yèè maŋ wa kɔ̀ mìŋ naŋ wa yɛ̀mɛ̀ jɔ̀à miɔ̀ŋ, mìŋ naŋ wa gòlò.